टॉर्च में एक लाइट बल्ब होत है जो बिजली की ऊर्जा को प्रकाश प्रदान करत है। आजकल की आधुनिक टॉर्चो में एलईडी को उपयोग कारो जात है जो अधिक ऊर्जा और कुशल लंबे समय तक चलन वाले होत हैं। टॉर्च में एक या कई बैटरिया होत हैं जो लाइट बल्ब के ऊर्जा प्रदान करत हैं। ये बैटरिया रीचार्जेबल भी होत हैं या एक बार इस्तेमाल करण के बाद बदलावने वाली भी होत हैं। टॉर्च में एक स्विच होत है जिससे वह बंद और चालू होत है। लाइट बल्ब के पास एक रिफ्लेक्टर होत है जो प्रकाश को दिशा में केंद्रित करत है और लेंस के माध्यम से प्रकाश को बाहर की ओर फैलावत है। एक टॉर्च टॉर्च की रोशनी से प्रभावित बनत है।